सकाल जाली आनि मका कळना जाळा की मी खाइसार असय ता। सगळ मका विचित्र दिसांक लागलां। सगळे कडेण सोडला जाल्यार कायत मेलना। पैशे सुध्दा कायत नसले। मका फुडें काय करुंक ता कळना जाळा। मी खूप वोगोत बसंन चितला की आता काय करपाच, कोणाक मांजी हालत सांगपाची, कोण मका मदद करता। मी तसात भायर गेलय आनि सगळ्या कडेण बगुंक लागलय आनि असात एकल्यान मका आपले कडेण कामक हेंलो। त्या दिसा मी तेच काम करुंन तेन मका पैशे दिले आनि तेटुनसूं मी मका खावपाक घेवून माज पोट आनि मणं दोनय भरला।